Koa ampihegna sira amina hanigny zegny ndraiky tegna mety efa izy ry le hanigny efa ho masaka regny vao asiagna sira de atao kelikely fogna de kaofa mahandro ôran-tsira ôhatra na laoko sira alogno rano malôkany alogno agnaty rano a ela e- fa tonga e lera de izaigny izy vao alagna akao de igny izy vao andraho de na efa ts- na efa ts- tsy tokony atao sira eky izy avake.